A namoro de kabingi mane manga kasi sayang ma dutu oka tergantung ngomi ma dutuona wo perlakukan ona sokonoke manege ona lo <noise> jo perlakukan ngomi sokomanege karna manena karna manege sapi de kabingi manege lo manga indra perasa lo demena je sapi de kabingi manege jo nako manga dutu karna karna manga keseharian manege sokonoke de manga dutu lo nako <noise> ma perlakukan jo perlakukan manga ngoaka kika manege lo kaiofi sampe ka manga ngoaka demena aje josi pasale josi pasala lo duru manga ngoaka menege ma beda oli ja perlakukan manga ngina manga ngina ika jo lagomo manege jo mojokali manga nginaka manga ngina manga nginakika a soko manege.